Ela kúxen ere juⱥⱥ’ rá e e re jmⱥⱥ ra’ köö jmýy’ kié’ jan ‘nýy’ re juⱥⱥ’ rá jö re dxara jmyy kiee’ kí kúli dxíi kie’ jötu malidxíi mali jó jmyy kiee’ jö, re ngý’náa’ ‘nýy’ o líí mare jun kiejö ma ‘lé’na ä’ jmý’ edse jö jo kiejö re xé’na jñǿ kiee’, madxi xé’na jñǿ kiee’ ka kö jö, jötu re dsí’ná’ re ɇɇnáa’ jí kí kú dsíi’ kú jé’n lajy sún ga jñǿ kiee’ jötu kyy gá la’ kakö’ jötu re jíi náa’ nɇɇ xi nǿǿ kí kuu <hesitation> kí kú ben eso’ kiee’ ka kö’, jö kÿÿ la’ re táá náá’ re túú’ náa’ re uɇɇ ráa’ uÿÿ re jmⱥⱥ ra juýy kö’ jö my líí la’ kö’ jötu nⱥⱥ’ jmyy edse jö Kö’ jö kiejö re úü’ ná jmý dsíiï kí jöba jö madxi jñín jmý dsíií kiejöba jö malidxi jñin jmý dsíií kié ‘nýy’ jö, jö mare tⱥⱥ’ rá’ madxi líi la’ jönɇ re xíi’rá’ mý jmý’ kiä’ mý üü re kiǿǿ madxi líi my kóóo kiejöba jö ere tⱥⱥ’ rá’ mⱥ jöóö madxi kiaa jö, jö malíí madxi tⱥⱥ’ rá’ mⱥ jöóö jáaá my kóó jö my jiaará’, nɇ my líí jóo’ re kiera’ jmý’ kié’ ‘nýý’.